दस से मोके एक ठो गाना याद आथे। दस बहाने कर के ले गयी दिल। दस हर दुई संख्या मन ले सब्बो छोटकन हवे। अउ कुछ तो संख्या दस से मोके नही याद आएल।